जु दोस्ती छ हमारी तै मा अलग अलग दोस्त होणा कु बहुत फायदा होंदु जै की जु नेचर होली तुम तै थैं बटिन कुछ न कुछ सीखला और सु अगने कभी अपने जीवन मा काम औलु।